كان في واحد زمان ورث ليهو بيت كده من جدو والبيت كان قديم وقاعد يعني وهو كان مسافر فترة طويلة برا البلد، المهم بعد زمن طويل كده قام جه راجع البلد وقال يمشي يشوف بيت جدو ده ويبيعو وكده، المهم قام دخل البيت وبيقلب في الحاجات القديمة وشنو وداير يشوف الحاجة الممكن تنفع يشيلها والما بتنفع يخليها، فقام هبش الدولاب كده زحاو، لمن زح الدولاب لقى انو في باب، اول مرة كان يشوفو، فتح الباب ودخل، الباب ده طوالي قفل بعد داك، ورجعوا لسنة الف و تسعمية، مشى لقى ليك الناس اشكالهم غريبة ولبسهم غريب والحياة بسيطة شديد وما في زحمة ما في عربات كتيرة ومستغرب شديد كده والناس ذاتهم كانوا بعينو ليهو و شكلو غريب يعني ما بيشبه الناس <hesitation> الفي زمنو داك ولما يتكلم ويسأل زول وقال ليهو مثلا يا اخي لو سمحت موبايلي بطارتو قاطعة اديني لو عندك شاحن، الناس بتعاين ليهو بي شكل غريب كده انو ده بقول في شنو الكلام الغريب ده، شاحن يعني شنو، بعد داك الموبايل بتاعو ما شغال اصلاً بقى شايلو و ما فيهو اي حاجة ما قادر يشتغل بيهو، قام تاني سأل زول تاني قال ليهو ياخي انا داير ارسل لي بس رسالة بتاعة واتساب، الناس برضو استغربوا فيهو انو الواتساب ده شنو، المهم بعد زمن كده قام فهم انو هو في زمن غير زمنو الحقيقي يعني هو هسي في الفين و خمسة و عشرين و هو بهناك في الف وتسعمية. فقام تاني رجع البيت وحاول يدخل، يدخل بيرجع هناك لحياتو الطبيعية يجي داخل بالباب ده بيلقى روحو في الف وتسعمية فكان بتحول وبتنقل بين الزمنين.